اختار انه اجري مكالمة عشان المكالمة فيها صوت والصوت بيعبر عن مشاعر احسن من الكلام المكتوب لو انا بكتب حاجة يقول لي قدام ما يفهمهاش يعني يفهمها بشعوره هو. انما الصوت بيوصل شعوري بيوصل احساسي ومعنى كلامي بالظبط يعني بيكون الشعور دقيق ما فيهوش لبس زي ما ممكن يكون يختلط الامر وانا بكتب مثلا غير لما اكون بتكلم.